जींस साढ़ा छोटा जेब अंदर पॉकेट गाड़ी सको राखी सुने चाँदी तांबा की चैन अंगूठी और थोंड़े पोइसे दे सको राखी आम। अतुक बढ़ने के विजा इसी जो जो मजदूर हो गाड़ी रखने के दिक्कत आओ थी। तबि तो डिआना पॉकेट बना गाडियाँ न टूटडी न बाचडी बचाने के काम आओ।